କଲମ୍ବିଯା ନସ୍ଯାରେ ସ୍ପାନିସ ମନଵଠାରୂ ସ୍ଵାଧିନତା ଗୁଷନା କରୀ। ଥିଲା ଜହାଂ ଦକ୍ଷିନ ଅମେରିକାରୋ ଏକ ମହତ୍ତପୂର୍ଣ ଦେଶଭାବେରେ ହୁବହୀଲା। କୋଡିଯୋ ଜୁଲାଈ ରେ ଦୋଗୋଟାରେ ପ୍ରତ୍ଥମ ସ୍ଵାଧିନତା ଦାଵୀ ହିଲା ରେ ଵିଶ୍ଵ। ଵିଖ୍ଵାତ ଅଧିନ ଆଯା କୋ ସିମନ ଭୂଲିବର ସ୍ପାନିସ ଅଧିନ ଅଧ୍ଯାରୂ। କଲମ୍ବିଯା ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂଗ ଏହା ଗ୍ରାଂ। <hesitation> କଲମ୍ବିଯା ନାମରେ ଏକ ପୁରୁହତ ରାଜ୍ଯା କଠାନ କଲେ ଜୈଵ ତିରେ ଭେରେଂ। ଜୁଲା ଇକ୍କୋଈଡର୍ ପାନାମା ଏବଂଗ କଲମ୍ବିଯା ଅଂଚ ଥିଲା।